Ummaq <hesitation> kängäq ja kundsakängäq, miä ummaq sis pidoligõlõ ürituisile kandmisõs. Sis ummaq tossuq, minkaga saat sporti tetäq vai vai ka lihtsalt ringi kävvüq <hesitation> mugavalt. Sis ummaq sandaaliq näütüses suvõl kuumaga käümises <hesitation> sammamuudu plät'uq.